ه لو رجعت بالزمن خمسين سنة للوراء حنبحث على طرق لتحسين المستقبل باستخدام التجارب اللي في الماضي، وحنحاول نساعد المجتمع بتطوير اه اه بعض الافكار وابتكارات التكنولوجيا، لزيادة الوعي وتطوير اه.